Oshinima shoka monkalamwenyo yandje ndiitaala oku longa yakwetu moonkalamwenyo dhawo oshina oku kala shotango omikalo. Omikalo oshinima shoka nditaala sha simana momuntu kehe. Omuntu okuna oku kala ena omikalo omiwanawa opo a vule oku longa nawa naantu melandulathano. Omuntu ngele kena omikalo ngawo nga- nga. omuntu ngele kena omikalo ngawo otashi ti ita vulu oku longa naantu. ita kutha ko aantu ayehe ye thike pamwe. Okokutya ashike omikalo odha simana komuntu kehe. oshinima oshikwawo shoka ndiitaala sha simana oku longa yakwetu osho oku- oku- oku okulongela kalunga. Okuya komambo osondaaha kehe noku galikana to penduka nenge to ka lala to hambelele kalunga koye tomu pandula mwaashoka eshi ku- eshi ku longela nokumu pula omakwatho ahege wa pumbwa osha simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Ondeshi itayela. no- nondi hole oku shi longa nenga okushi lombwela aantu yeshi yeshi ninge moonkalamwenyo dhawo oshoka ohashi kwathele